ریګي موسیقي ما ته آرامي، امید، او د سولې پیغام رايادوي. دا موسیقي د جامایکا له کلتور څخه سرچینه اخلي او په نرم او ریتمیکو بیټونو سره د ټولنیزو عدالتونو، مینې، او مقاومت خبرې کوي. کله چې ریګي واورم، نو د سمندر څپو، د لمر وړانګو، او د طبیعت د ارامۍ انځورونه ذهن ته راځي.